Kô fa fipodipodin̈ana zen̈y an̈atiny herinandra raiky efa malan̈y ora maromaro e. Kô rain̈iny kà isan'andra farafahilin̈y adin̈y aroe eo efa mavita mipodipody an̈aty tran̈o man̈ano rahara fo. Kô fa mandeha miasa ndraiky mety mandan̈y <hesitation> tranty miniota an̈ao mandeha, tranty miniota koa mipody dikanizeny farafahelin̈y zen̈y fa an̈atiny herinandra raiky dônko efa misimisy e!